رخصتۍ د سفر د پلان کولو لپاره، لومړی د سفر ځای او نېټه ټاکو، بیا بودیجه، د تګ راتګ لارې، استوګنځای، او نور مهم اړتیاوې لکه خواړه او تفریح تنظیموو. په پای کې، په ټاکل شوي وخت د سامانونه سره حرکت کوو او خپل رخصتۍ نه خوند اخلو.